Marina le teninao momba an'ilay sarimihetsika, tsara ilay izy kah fa zany hoe ilay fiafarany aloha tsy de azokazoko eh, tsy azoko hoe maninona zao <hesitation> le lehilahy iny raha tsy ratsy saina otran'iny nefa de anabaviny zao ihany anie iny olona iny eh, tsy mba misy fo mangoraka tsony ny olona ankehitriny kah, <noise> tsara ilay izy fa izany hoe tsy de mety amiko ny fiafarany.